Jae Greece in kunnen sagal ishin dib ete fete nyaat, sagale aki midan, worki midani marageati, midan shushuati, midan shabalakeati, chaia, chai rangia, viazi tamua, mahogoa, workia, viazi shushuati, sagale ishin nyaat amminen aneni, silla, qalba, won tan dudu ishia hin yaati jar kun dub sagale gudda hamtu nyaati.